Me, I jeh see my she to be a servant so I like to do work neh la can make people feel happy being around me la will always call me one lor ley best work I like to do is painting if if I painting I see myself happy painting and everytime I work and or do people work when la painting ley will always tell me thank you because I know I can do it to ley best.